Aipotaesa se aiko jukurai yae guirara o mbaeti yae pikajui ra, pikaju ra ipuere vaera se sekirei aja rupi sepuere vaera aja mati ivate rupi ipuere vaera aesa kiraiva, <hesitation> oveve mbae yaesa va no mati aramoete yaja keti va